kai nika lekile amajak, nika kia amajangam, amansel kam, amansel tomajak ay namajak dutlum, nima rahim, dutlum dilla nai, nika nai kii majak, nam kii kam, sori alo moa ima miha michanjak.